Gappuramma ku nyeza nyimatli chema khul ye dalang nu lau daran dalang nanga chin ka a zhamndinga nine chem kima mbu rapti bu man kir ba nga nu zhinkir ba nga guma paali nga kuna magham kime <noise> mankir ba nga nu zhirkir ba nga dlum zhirkir banga chin ke Ali dayi nuge nduk ka qanda za <noise> Ali burjeka mele dlum mankir ba nga chin ke dluma chere dluma charye kuma bur ki Ali dayi tu ali daya ha rem. mbu rapti barem, bana ndukya njo hang nuge wadu vaa nda ku bun zuma she magham, wa mut ku mbu ke nga shiga hang barem muna rap tang chem wa khul chem wayi dyi rap to benan kuwa mudi benan kwa nje, kom nga kuma tuk nga nuge nga balar nang nga ke Elizabeth mark nga balar na nine zunga yawe khar barem muna rapti baarem mbu rapti bu zhikir ba <noise> nga nu mankir banga, to guma paalinga woda nga zi dlum wora nuge anje lenda, magham wa shi muti yewora, chem nu ge chema nje gaana chema nje zhimera aa nje qusongnggi banga nje, gwa banga nje nuge lenda ma to nga zi kume wa vir daam nyem zun ma nuge gea su ba, aa nyi sarchi nga barari aa nyi sarchi chema barari muna rafa chinke dluman za yahaya Ali nuge wa vin dam sonyi baran lenda a mayi dyi rap, nuge nyem zun yema nu gyasu ba. Nyem zun manu gya su ba, chema khut magham chemabarari kap manu ge, asi ku maghama dambur yitan kada ba kaari kume shem zhakh zhakh su yen chem shi har verem barem siyen mbur ke. kuma magham wana wa na wa shi mbar yenda ku kha gha shanggudang mbu vurti zhire baran ma nuge aa si kap ku magham kha gha suyen nu chini, chem nuge chema nje kaari tuk chema barari kum magham shata har lafiye yerem mbu rapti barem rapti bu zhimerem ko khar su yen tu magham vur har lafiye yerem nuge shemmun har mun nu aa ki khanvi me nu dakhla ba, chem ha ma nu ndolar yen chem hama nu shimndi yen wona tuk magham ka tuk mundi harviti barem mbu larji mbu che ma har mun kandi magham ke ha gha siyen ndu chem tu shata rem mbu harviti barem nuge chema shiran mbu larji nang khata tuk aa nje qusongnggi bang tuk aa nje, qusongnggi bu gwa ba nga nje, qusongnggi bu hata aa nje, qusongnggi bu zhin kir bang nu mbuki baba ɓanga barem tuk aa nje hang nuge banan ku ama yir zu, a ye mari ku zumzum mbu muna rapti bu zhirkir barem wa yanda ndike zhamki nga zu nga hang ba rem to benan wa qan nu bun zuma banda chem wa qan nu bun zuma banda chem nuge cama nje nu nufiri, bena na nje ye mari ku zumzum chema khut magham ku shata rem chem ching gha shanggudang siyen nu magham chem shi yir nuge shipa ki, chem kha gha siyen ndu chem to shata rem nga zuran nga za nga kuna, nga khut anna mama. tushi bong ndi yerem, bong nda guma bongnda gaana, wa yanda nuge nyimatli ka zuki za bong nda gaana chema barari magham shi bong ndi yerem mbu har viti barem, magham sa song shimndi bar- yen bar yerem mbu larji nang ku magham sa ndolari tu khan chele barem mbu dla- dlar ghai barem ku magham sa chem hama nduk munkendi, ha mi ma nduk malkanli ba chem shi tlumar bu magham kume ve laudar san ku magham ba zu za usamma maari ku banga usa <noise> daati ku bang mbarkendi ku magham shatarem nga kuna nga kunar ye magham kume zalale pujiri nanu vurki yeremi chema baye laudarsi zhamndi ni lauder san har viti nuge nga shi ran siyen nu nduki nuge chema siyen rapte ku nyem jiki tun daga picici chem washi har ku siyen chem shiyir ku siyen chem dar <noise> gomar ma su yen to nga kuna magham kume benan ku ma aa nje kuba magham wa qa wora wa du ve bun zuma ku bu magham, chema zuran nyem za ku magham shi dungndi memunar yerem benanku wadu ku yena tlumar zum zum yema ghai ku zum zum benan kuma washi burti ku, benan ma dye shi ha wor ba amma burtan ku, kume wona chem wa shi har mundi tun chema mbu woi chema kulang ku su yen aa num barem su yen chem k zum dye zumndi barem suyen chem ka vi nu mbu kib bu man- kib bu njib nang tom bu zun noza ta mbu kib bu njib na ba mbu chem wa du kaa barem tuk keda ba ku tuvinu mbu kib bu mankir ba nga chem shi kulang barem suyen chem vi vaa suyen mbu chema ma virin daam, manarem manki ke aa num mbu, har viti larji maanki kya binga nu qusongngga manki kya suyen nu qusongnggai ka zerem aa shinu dakhla ba fa kume har larji nang, shem kanadyi nu, yen nyem za yo chem wa kuna, mbu choma vi tuk nu me bengndi yema khar bu zhinerem chem ka gwa wora kazerem za shinu dyina ba fa, ba dyi nu mankira zuki yerem zhinkira ka wu rerem, chem ka zunyem za chemwa kuna, mbu chem wa ven daam nyeza ku nuge chema suyen mbu chem wadu a gwami zhin nda ko haranmeviriku chem ka kurum gha chem shi piti ye wora ko chem shi qaandi ye wora, chem peeta kume numa, har munda baki nu nanga ni, mbu har mun nu shogar nuge chem gwa ki she ɓarem barem aa nje verem ba, nanga ma bu daba ba, chem wa shi har mundi nu wora chem wa tuk mundi buyen isawa ri nu shiki yerem nu shawari bu man nda nu zhaida nu vurki yerem chhem tuk mundan nuge har ma bar laudar san meeni chem leenda chem wa kha ma man qusongnggi tuk, nuge chem me chem ka duma wuu qusongnggi ni ne har vitini nduki nu gya mbu larji nang tu shi har mundi ku ku hama nu dakhla ku ba. ku hama nu sawar magham mbu har viti wa yada nyem gwa ki shogora tuk she iyaye barem nuga ki yerem nu rapti yirku barem chem ma tuk lenda chem wa hama iyaye bu qusongnggi barem chema shogaran ye wor tuk kushi har mundi <noise> ku tuha ma nu mburi yen ku tu hama nu ndolar yen ku hama zop kam mbu nduke nje suyen ghui nu dlin wa ka kut yen yang nduk bu duma shakh ghen nu dlin ba chem wa kaba, fuda ngur har chemka gun dakhlari chema mbu qusongnggi nji n <noise> u rapterem ku wanga nuge nga balar na ye numa nga zu nga za dyem su kolbati tang da kimbuli tang kwalar me kaddari mbu chem wa kurba yen tang da kimbilya tang wosnu mbiti wora tanga da vaara nu kaari mbu nga ba mbu mankir bang wana nga kazu ya zata yi dyina ko ngaza i nga shi kaa nga shi kan tu zi ya za wana kanda mbar ba shima har raptu kir munkandi nu yen tun shata yen, nga kuna magham tuk nuge har chem wa woda laudar muni chem lauda nu war barem muni tanga ba rapti <noise> burti nga har mundi tuk nga kuna magham tuk kume zhime ra tukn nuge magham gwantaki rem waha ma rapta nga hama raptan, chema har mundi barem suyen a shata nga a khutorerem magham vurki yerem nu barke chema dur wora magham ba shata rem ba chema yir chema khut anna mama ku shata rem qusongnggi khutlori lenda gurgur yang nu barke chema dur wora magham ba shata rem ba chema yir chema khut anna mama ku shatarem qusongnggi khutlori lenda gurgur yangnu <noisde> barke bu magham ka shatarem tu shatarem chem duma dur qusongnggina ma kushi dyi nuge a mbarkendi, ye sarchi nanda nga nuge chema suyen nu rapti kir ku barem, yem ka da zai na woi bu wane kume da rapta, aa dya hata ngam bu ba ba mbu chema shi dyi malkandi ko njib nu gya dam kuna rem konggol kaza wane ndi wane shinu dyina bata shima kata tun shi kaza tun shi nang, ye sarchi na chem wa khul ye sarchi lenda nuge gunnggudung ndi mbu ta wuu woi bu nduku ko tu woya da shogarang ko tu woya da shoga rang ko tu du ta za man nu zhin tuman nu zhin da shoknarnu to ko tu wuya kusnu re memunaran tuki ngu tosi ta wa nda wor mbu wana tuki da maa nu gya si chema mbu har gurgundi yany chema khuti, chema khuti chem rapti kir ku nu yen daa mi aa ki tu hama barem chem shi yir suyen chem shi har suyen, chem ndola yen su yen chem khut magham magham ka shata rem khut magham magham ka shata rem mbu har viti barem tu vur bong ndi ye rem tu he yerem nu guma tu han gana mbu har viti barem nga zeran za chem wa kuna.